Dishwasher khe kaisa maitwk muitwk tei mairang lota suna bagwui swlamjak machine. O machine bai mairang lota rok kisa jora bai no sui mano tei kuna kuni rok no bo sui mano. O machine bai twui kutung bai bo manwui rok sui mano tei aboni bagwui yongsa kuksa rok bo thwui mano. O machine bai manwui sokhai twui tei phaan bo kom nango tei mairang luta rok belai saaf wngo. Aboni bagui chini yakgobo tisumui tei moila nangya khlai mano. Paithakgo chwng sai mano je dishwahser chini bagwui belai kaisa nangkukma machine.